<hesitation> A Pôlôn̈y ndraiky zen̈y, karakôry fahaizako toetrandra amin-drô an̈y? Raha azoko ambara edy, raha azoko volan̈iny; <hesitation> rô an̈y zen̈y misy lera koa fa la neizy in̈y manintsy <hesitation> avy ziska moain rôpolo degre selsisy. Avô aminjay koa fa mafana an̈abo be tamperatioran-drô. Misy malen̈y koa zen̈y amy zen̈y. Kara karàha zen̈y ze amy ny ankapobeany.